Da nitsara tanamiko moa anao tamin'indraiky anadro zay hoe te hanoratsy boky zao Ka ny fanontaniako aminao zany da izay: izany antony mahaton ga anao te hanoratsy boky? Da efa nanoratsy boky ve enao? Da azonao ambara ve ny hevitsy na ny tantara anatin'ny boky izay tianao ho sorata io?